<hesitation> Moteur na milina fanasa lamba zao zao <noise> regny karazany hoe <noise> <hesitation> karazany boatiboaty zany i de misy vide agnatiny ao, de misy raha mampihodinkodiky an'ny lamba igny, de igny sady manasa azy, miaraky asian'igny ranon-tsavony agnatiny ao, asianao ranon-tsavony de igny amizay mihodinkodiky eo de igny manasa an'le lamba.